Kan khayyaroni fi bashif lai fim hadi akher walla bagiri kitab, bakhtar bagiri kitab, finshan alfaʼidal balgha minal kitab ma bansaha, ammal faʼidal bashifa fil filim tinnasi wazziyada albalga fi girtal kitab tifutazziyadal balga fi mushahadatal filim, wa laʼalla fil filim fi sgaqali ma bisidan lai aktar ammal gira kulli shai.